Ku ma lännü nädälis aos Pariisi turistis, võtnuq ma üteh erinevid rõivit, ja väega pall'o rahha, selle et Prantsusmaa om kallis riik. Ja viil võtnuq ma kas telefoni vai pildiaparaadi pilte tegemises.